أول شي يدمج اللغة في يومياته، يشوف أفلام و يسمع أغاني باللغة اللي- اللي يبي يتعلمها <hesitation> يلجي حد يتكلم معاه ولو مرة في <hesitation> في اليوم، أو في الإسبوع <hesitation> يبعد المحادثات، يبعد النية على النت، يدور- يدور محادثات، يدور هكي باش يتعلم اللغة هادي.